Kase gbi bee kambá mai, tai mu ŋ leŋmɛsɛ banda, mbɛ wi tona ŋna mɔɛ nu báa, mbɛ táa na- mbɛ wi táa na maãkɛ bundoe kɔ, samaã a kɛ́e muã tae, muã táe muã mɔɛ nu, anu muã mɔɛ nu kee wa kɛ anu ya fɔ anu ye andɔ kɔnɛɛ hee wo woa leŋɛ nu bee wɛ mu ye hee, mu táa anuĩ táa anuĩ mu yɛ muã gbasaa túu. Mu sɔ wa kɛ anu fɛɛ, mu táa muĩ gbasaa túu, anuã musuɛ nu anuĩ wunde maa mu yaa lɔŋ, hiŋi zi bolo mu muĩ táa muĩ kɔɛ fai, muĩ biŋɛ bɔ, kaiɛ nuĩ kɔɛ fai, muã nu wae muĩ biŋɛ bɔ. So kase gbi muã tichaa nu mai anda a ma wa kɛ, kase gbi ma ti muã <hesitation> mɔ mu nu anda mu maãkɛ, kase gbi ma ti anu mai. Mu waga muã mɔɛ nu mɛ nu, kɛ anda ma wa kɛ mu ye, anda woe lɔɔ muĩ sɔkɛ anu yee anu muã mɔɛ nu kee ani ya fɔ oo mu woa wɛɛ woa leŋɛ nui táa fiya lɔ ani kɛ mɛɛ ma mu ye. Amu muĩ táa lɔɔ nu mu ya ma, amu anuĩ siye bɛ kɛ mu ye. Mu kɛmɛ nu mu bɛ wɛɛ bee na dúunya mɛɛ ma hiŋi siye be mu fɛ, mu booɔ jáfeŋɛ bɛɛ mu ya fɛe a bee mu nafaa, kɛ kase gbi bee kambɛ mai, kiimu pɛɛ kɛima ŋ fa bɛ ni fiyabɔɛ lɔ, ŋna ji kɔpuɛ bɛɛ bie ŋna kɔe. hiŋi pɛɛ bɛɛ ŋna jiɛ kɔe ŋna a kɔ, a lɔ bɛika, ai bɛika sa ŋna, ko mande bɔɔ maã. Bɛika mɛnu a bɛ a sana ŋna ai sɔna ŋ fɛ mu bɛ ŋna leŋɛ nu, so mɔ ya tie dúunya lɔ i siekɛ kpao i woo mɔɛ nu booɔ, i siekɛ kpao ya maa̍kɛ báa boo, i siekɛ kpao mɔ lɛ gbi boo, anu ma a fɔ mɔ mu lɔɔ a i woo, ɔɔ mɔ mu tɔŋ i báa ɔɔ mɔ mu lɔɔ tɔŋ i fa i siekɛ kpao a wa boo, mɔ lɛ gbi i siekɛ kpao wa kɛ anu booɔ, siekɛ bhii ai ti wa kɛ feŋ ko ai sɔ wo bɛ ya leŋɛ nu kpɛɛ base fɛ. Kɛ kase gbi bee ni muã mɔɛ nu mai, mu bɛ ni táa na maãkɛ bondoe kɔ, taaŋɛ a kee lɔɔ amu muã mɔɛ nu kee wa kɛ andɔ kɔnɛɛ mu woa wáa leŋɛ nuĩ táa anu yɛ mu basa. Amu anui táa- mu táa lɔɔ muĩ anu basa muĩ anuã gbassaa nu túu, amu anuã gbassa mɛnui kaama bɛna, hiŋi boloe mu muĩ táa nu, leŋ kaima leŋɛ nu anuĩ kɔɛ fai, anui ti a fai na muĩ biŋɛ boa, mua biŋɛ bɔe. a bɔɔ hiŋi anu bɛ kaŋɛ kɛnaa, anda tia kaŋɛ kɛna, muã nu wae mui piɛ wɔɔ, muã bande piɛ wɔɔa muĩ nu kiliŋ bɛna. Muã bande kɛ muã sii, mu to lɔɔ tayɛ na muĩ táa mu já, muã tae mbe mu wɛɛ wo ma fua naa? Mu lɔ oo tichaa lɔ <hesitation> muã maãkɛ fáa lɔ muĩ táa mui sɔkɛ a já oo, so mu táa wɛɛ nu wa, andɔ aah aa mɛ nu, abɔɔ anuĩ mɔɛ kee anuĩ mɔɛ tusaa, leŋ mɛɛ lɔ wɛɛ a naa wɛɛ, bɛmaã a ma fua naã, a lɔ a bɛ wɛɛ sɔkɛ na ya sɛnɛɔ? Ɛhɛɛ woe? Anda a fɔe kɛnu mɔɛ ai kee kɛ alɔ ɛhɛɛ tɔnya mu. So kase gbi muã maãkɛ mɔɛ nu mai, anda mu maãkɛ wa kɛɛ anda lɔkpɛa kɛ mu lɔɔ, hiŋi wi muã mɔɛ nu ma lɔkpɛa kɛ mu lɔ kiimu wɛɛ tée mɛa ŋ bɛ ŋ kuŋma siina, mbɛ wɛ nu, kɛ ŋ sɔfae mu lɔ bee ba. Kɛ kase gbi bee kambá mai, ŋna sɛɛ sa <hesitation> ŋ woo báa lɔ, ŋna sɛɛ sa <hesitation> ŋ papa nyɔmɔɛ la, ŋna sɛɛ sa ŋ fa mu bɛɛ a ŋ woo ŋna sɛɛ sa anu kpɛɛ la. kase bee kambá mai. anda ŋ fɛma-anda maãkɛ mu kɛ ŋndɔ, ŋna sɛɛ sa maãkɛ bhii la. mbɛ táa kaŋ gbi pɛɛ kambá bee na tɔɔ la ŋ jaa.